بختار زر إيقاف الزمن، لأن لما الوقت يتوجف، أقدر استفيد منه بشكل أكبر، سواء لآخذ راحة أو إنجاز شغلات مهمة بدون ضغط الوقت، كمان أقدر أعيش لحظات معينة براحة أكبر وأتعامل مع الأمور بهدوء، أما الرجوع بالزمن ممكن يكون مفيد، لكن ما اعتقد إنى احتاجه، لأنه الماضى صعب وما أقدر أغيره، أما إيقاف الزمن، هو فرصة لتطوير نفسى وتنظيم حياتى.